شک د باور مخالف حالت دی. دا د زړه هغه حالت دی چې کله انسان نه پوهېږي چې څه سم دي یا نه او یا سړی فکر کوي چې دا کار به شوی وي. شک ذهن مغشوشوي، پرېکړې ستونزمنوي، او انسان ته د زړه د ناارامۍ احساس ورکوي.